A de de lo ke es de ngulje'e rapu pun rapu ndeu mas kauk nejeiñ kiajai lanu'u lo ke de kanan ndeu ni pe limiñ kil'ie de kiajai de kun chu ya ripi ya se n'iat pu kadet pero ndeu mas mu kauk se nixiñ nunu kanan jui batei nejeiñ rajuik batsjau se kua rama lujue kiajai pus nejeiñ bat'ei rajuik batsjau saria nejeiñ pa kua mananjau saria te bat'ei pun pu stikiui rapu nejeiñ batei bat'ei ngjai kajal nu'u ngjai li kingie kutue jai bupaps y napu batei nejeiñ kon sania xiut ke kua baljep napu pun jai kua lakejel y luego rapu pun bat'ei <noise> nejeiñ re stikiuang bat'ei l'uajal rajuik se nju'u rapu bat'ei ljua'al ua lal'eung kua lambai mananjau kua rapu o nejeiñ saria kiajai ngjai bal'ejep sania xiljiul o saria nejeiñ ke ni kua manuejeiñ ke kua manama kimbia kua madua nin kua ngjai kua bankjel pu nimiau por napu ne mas ua rama lujue y balei saria xil'ie ke ke limiñ ndeu mas kiajai chu' pues kiajai ngjai chu' nejeiñ ya limiñ saria xil'ie par kua manaei kua pa kua manatu'ut o mananjau pero ndeu. Rapu es pur de xil'ie stikiuang batsjau rajuik xikit kiajai kua lal'eung rapu kua manaei nanjau <noise> kiajai de rapu kaung nunu es de rapu nejeiñ ngukuang nejeiñ ngutue napu chiljia l'jei rapu batjep pu li rixiñ rapu ljua'a kua laei lambai malaba'al kua lambai manaei kiajai jai mananjau y luego kara nda rapu de kara ngja nguang bau bien ja jai li bakei rapu también jai ljua'a rapu pun rapu kua lambai malaba'al también kua laju'u rapu kua mbai bajau y batei kiajai aveces lanu pun xikit rajauik batei pu masix ngurua ljes bukjua'al pu pikiau nejeiñ batei sania xut rajuik pa ke laei kiajai jai lanjiap se baka'am kanjam de lo juet rapu mi'ia rajuik rapu batsjau batsjau xil'ie rajuik ndeu mas kiajai ke kiajai kiajai em timjiñ ban'iat linjik de kadet kiajai pu rapu batsjau y ya de kauk de kunji nan'ia kuma nunu pus kiajai aveces xil'ie rajuik kuas kua manaei jai manataung kiajai se kua bumang kiajai ngjai ke ke no em ba embapu ne kanje kiajai k'ua. Laei lataung saria xil'ie kiajai ke l'eik rapu kiajai kua manaei kiajai pa ke manaei kua kua mananjau naden re kanjet y y xil'ie pa kua manatul también rapu o saria chu también ya burua kara te ke es de ngjai de manzanilla kua laju'u lasal kon kipiai skimi'i rapu pu chu y luego rapu se kua batei pun bapuru rapu bukuajam pu nikjiua'a pu chiñjiñ rapu pu bat'ei rapu pu bat'ei kua laei lakuang y rapu pu kiajai jai y si mut kua lanu ke ya nejeiñ ngjai ni pep bania'at bananjiap pues kiajai ngjai kua latseiñ nimia nimia kil'ie rajuik lanju re kadet ke latei laljaung lat'ei kiajai kua laeti lambu re xil'ie ne kanje o xiki kua se ban'eiñ rajuik mananju y kiajai rapu rapu re nejeiñ kiajai ke limiñ rapu chu ya re kadet ya kunji mismo n'iat también n'iat nju'u ose nju'u ya mas bupu de de aveces kiajai ngjai njep ne ngulje'e mas nejeiñ mas nejeiñ ngjai manaja tu rapu bat'ei nejeiñ ngjai bapjem ngumu o de baka'am kanaung per rapu rapu mi'ia nejeiñ kiajai ngjai chu ya jai limiñ pero ndeu kiajai mbu mut kiajai pus bumjeiñ mana. Ta mbe ke hasta liji lapup ne ne lun'eiñ pero kiajai balei balei xil'ie ke ke limiñ lo ke es de de kua manatsjau xil'ie stikiuang limiñ rapu pa kua manaei natjsau mana mananjau y chu ya es de pur xil'ie de de mataung pero karat kiajai ba lembu batsjau de batsjau paiñ kanui de xil'ie lo ke kiajai de stikiuang y de xil'ie mataung rapu también kiajai bat'ei bat'ei batsjau nejeiñ rapu kua lajeiñ latsjau lanjau.